जो आदि तूफान भी हो तो एतके आनौ का पता आगेई जाओ चले। जब मौसम खराब लागो होंदा और तेज तेज हवा लागो चलदी। और तूफान लिया बहुतै ही फसल भी हो खराब।